Дар Шоҳигарии Муттаҳид яъне Британия як расми маъруф вуҷуд дорад. Анъанаи тӯйи шоҳона дар Британия хеле машҳур аст. Он бо либосҳои расмӣ, аробаи аспӣ ва маросимҳои динӣ сурат мегирад. Ва албатта, танаффуси чойи соати панҷ — як қисми фарҳанги ҳаррӯзаи англисист.